﻿Obunkuba ninyenda kucumba omuceeri ogutasiikire, nkaata mpemba esigiri yange, amakarai obu gakuba gakwaasire, nkwaata amaizi ngateeka mu binika, amaizi obugakumara kutabura, nkwaata ngateeka omusafuriya, nikwo nkwaata ngateeka ha sigiri yange, nteekamu omuceeri gwange, ngurinda paka obu amaizi <hesitation> gakumara gayoma, obugakumara kwooma, aho omuceeri gwange niguba gumazire kushya. Hati obundikuba ninyenda kucumba omuceerri gwange ogusiikire, ninkwaata mpemba esigiri yange, nkwaata esefuriya yange ngiteeka ha sigiri, nteekamu amagita gokusiikisa, nkwaata ntekamu, obugakumara kushya, nkwaata ntekamu obutunguru, ntekamu enyanya, obu bikumara nabyo kushya, nkwaata nyongera omuceeri, mbitabura, nikwo nkwaata nteekamu <hesitation> omuceeri nabyo mbitabura, <hesitation> nikwo nkwaata nyongeramu amaizi, nabyo mvbireka bihya hamu, amaizi obugakukwaata gakahwaamu, omuceeri gwange nagwe niguba gwamara kushya